tape iyapoareta oiporu oyapovaera tape puku, ijimbi aniara ojururu koope yaiporuvi ivi yaño <hesitation> no kavi vaera mbae ñañotita yave jare iru reta oiporu oyapo vaera canales reta tape rupi